Sɛ wopɛ sɛ mmɔfra nketewa woma bɛhu nnuane foforɔ a bɛnnii bi da anaa wopɛ sɛ woma bɛdi a, nyɛ sɛ wosɔreeɛ a ne deɛ akwadaa no nnii bi da no, woakɔfa aba daabi, ɔwɔ sɛ wohu berɛ mpo a wode saa aduane no bɛma akwadaa firi sɛ nkwadaa ne bi wɔ hɔ a bɛkɔ sukuu. Bi wɔ hɔ a ne yafunu nyɛ nti sɛ wode aduane foforɔ rebrɛ akwadaa no a, woma ne kɔdi ne adeɛ ɔbɛkɔ sukuu anaa wode ne bɛkɔ baabi a wobɛhu sɛ ne yafunu no bɛtim aakɔha ne wɔ hɔ nti deɛ wobɛyɛ ne sɛ, bɛɛ yɛɛsua adeɛ mpo a, yɛde firi deɛ yɛnim ne yɛde akɔ deɛ yɛnnim no nti nnuane no a nkwadaa no di ne dada no, ɔnoaa bi ne wɔɔbɛfa ne wode afoforɔ no akeka ho nti wo ara sɛ wotenase a, aduane a akwadaa ne di ne dada no, deɛ wode ɔɔbɛka hoo no, noaa di sɛ woapɛ kakra ne wode abɛka deɛ ɔdi ne dada ne ho ne wode aama no. Adeɛ kye a ne woapɛ deɛ ɔdi ne dada no ne woafa mono ne bi ne wode ne nkakrankakra afrafra saa ne wode aama no sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔne ne bɛfa ne ankɔha no.